Oguambɨ oime yave oyeka o oime yave <hesitation> jokoropi opu amae ta ko je aguɨye ara jokua ma <hesitation> oyepeka jare oyeka ojo ojo jare ndei vuajaete oyepeka rambueve jaeko <hesitation> apota ambo tapa ta jare ayapete ta ko mbae pe